Ah zaho aloha mino fa la ataoko tsy misy iliran'ny fanjakà ny fitondra- fitondra-tena. Samy minday ty vatany io. Fanjakà zao manampy avao.